أفضل أن أكون عالقا في جزيرة بمفردي و لا أريد ان أكون مع عدوي اللدود، لان عندما تكون لوحدك يمكن ان تجد حلول و يمكن ان تجد بعض الأفكار على كيفية الخروج من تلك الجزيرة أو على طلب المساعدة، اما اذا كنت مع عدوك اللدود فأنت دائما تكون في صراع مع نفسك ومعه و لا تعش اي لحظة سعادة في وقتك، بينما عندما تكون وحدك في جزيرة يمكن أن تعيش بعض اللحظات السعيدة رغم الخوف و القلق بالعودة الى الأهل و بالتالي أفضل ان اكون عالقا في جزيرة وحدي على ان أعيش مع شخص عدو.